Pues lo que ät muspapä't, ti'yäk mä'a janu'syak popya y conejo tambien por que ät nkenu'at tumkonyakojmä, nä't manhutä't me' me'tze käpi, p äj wi'nanhoj pujtu nija nkenmawä't juwä manhu y sunu't seguitzäkä pe como te'tza'ojmä ja musä't seguitzäkä, tambien ntatä nukpa tampoco y tejenä tambien wakas wakas nkenu't nä nyämä'nupä tumä jenä ä ä familia'i, este p tyänhmä'nu tyänhmä'nu tumä tumä pät kyäptzyämiji'nhtumä kyäptzyämi pyaknikätäjkayu, manhu jiii nämut ät ma'nh ajka'yajtäji, p jinhä solartojmä täjkäyu, je jenä nkentokoyutä no se jutzä nyayaju y tambien este kasyi jetej jentyi ni'ktzyok wijtyajpa nta poyajpa, ka'ntzyi, kasyi y patu jetej jentyi wijtyajpa, es como yoya tampoco jya nä'itä avance nitiyä nta muspa poyä, jentyi ijtyajpa tyumämä mas bien dicho tyumämä ijtyajpa.